lëꞌ avion xnená c̲h̲ak xc̲h̲oꞌbnis lo diꞌltse bukwaꞌn x̱uxkwaꞌwu lëꞌkga x̱uxkwaꞌda gunu kwalkier diꞌltse ba guꞌn singa lëꞌkga minn c̲h̲ak nan bekwaꞌn nak guꞌn xc̲h̲uxkwaꞌ gunu, bekwaꞌn xiu ldoꞌ gunu dzekna lëꞌ gunu xc̲h̲oꞌbnis y minn stsëꞌ gununa lëꞌkga nkiꞌn minn isëꞌ gunu dzekna lëꞌ gunu x̱oꞌbnis lo diꞌltse lëꞌ tib minn isëꞌda gunu nikl gakda bukwaꞌn gakda x̱oꞌbnisu.